Aa ja tiba ngasa xi tiba xi tiba nangaya ja kji tkuya nga tjin tiba kucha machjen tiba nga nichjen ngu tkuyajítse machjen kucha nichjen kui tiba ja xuku tiba nangayasa tiba xi nangaya ja tseꞌe kandu xiꞌa tuxa tseꞌe kandu xiꞌa tsa kandu tjio minche tsanga kandu xanda tsa kandu baka tsa frito tukunicha tsjua ñaꞌan bichiya kui tiba ngatꞌa ja nangaya kú tiba xi basenyaꞌemása ja tu tseꞌe tsa mi najmi tse tsa chjochi tsa kucha tse mi najmi mincheji kú kuini tiba xi tibasuntenisa aa ja tseꞌeni tsa xuku tsa xuku tseꞌe tjio xiꞌa tibasunte tiba teya nguisa ngui nguxa xiꞌa ee tjio minchenixiꞌaya tjio bichiyeniji xikꞌiaya ijin ja kjaꞌicha machen ngani xiꞌaya machjenjí tsa xuku tsa kandu tjimincha ngatꞌa tjun tjainga xiꞌa majin xiꞌa nichjen tuxa tseꞌetse tsa xuku tjio tsa xuku ngu tsa xuku mi najmi ngu komida xi kucha ꞌmire ngu niñu xi- xi mangajunjí xi tjunguijí kui mincha nga tiba suntesa kú ja xuku tiba nangasa tuxa tseꞌe kandutse xiꞌa kui xa machjen kui tiba xikꞌia kjutsa tsa sꞌui tsa kjuchakun tsa- tsa sꞌui mi tjiniꞌi ja kui tiba xi machjen kua kui tiba xi machjen xuku xi- xi xincha najmi xi chan bichi kjutsa kucha ꞌmire nga ja tsa kjuchakun tsa mi kui tiba xi tsichjen xuta ja chajni kꞌui nga kuacha machjen kui tiba.